Ia, posibla samby amin’ny tsironany donko e. Ho za mandiniky fôtiny ze misy maherihery misy araiky tsy tain̈a ny mahery misy mena misy fotsy misy rozy in̈y koa. Koa tsy diso za donko samby tsiro-nany zen̈y jiàby fôtiny samy hafa zen̈y raha an̈aboarana izy karà zen̈y.